Machinigny fanjairagna lamba regny zany izy kay misy karazany maro misy zio aka mandeha courant, misy zio aka mandeha tagnana fa tegna fampiasa molo fanjairana lamba, maro mandeha courant zany hoe ambany aka zany kara misy raha kara pedaly regny edy karaha pedaly bisiklety regny zany kara frein de avy mandeha raha bokeo, tagnanao fa tsy magnody zisty minitsy fôgna amle dian'ny ze tsy tokony hiarahany amin'ny lamba i ma magnanjany zala machin-damba akao eo.